Ny famaritako fomba tsotsotra ny fiasan'ny stylo: izy anisan'ny raha lavalava, helihely, maragnitra ny lohany; ary afaka manaboaka encre izay afaka hanoratana izay amin' ny cahier, na amin' ny kakazo koa mety hanoratana.